कि जैसा कि आपने जाना कि अपना कोई भी रेस्टोरेंट में ओटल में चाला। वह ज्यादातर ओटलां में सबसे मेन। और सबसे साधा आइटम रहेगा सबसे पहला नंबर को तो भी मटर पनीर रहेगा। दूसरा नंबर पर भी खाबा कान ने लच्छो पराठे रेवे। पराटो रहे हुए तीसर नंबर पर दाल मकनी रहे हुए अब यह ऐसा चीज है। जो अपने कसाबी ओटल में रेस्टोरेंट में। चल जाओ तीनी जागने सब जागने मिल जावे तीनी चीज है भी एक मटर पनीर की प्लेट की रेट मारी असाब से तो एक सौ पचास। होनी छावे दूसरी बात एक लच्छा परांठा की कीमत तीस रिपया होनी। चावे तीसरी बात एक दाल मखनी की प्लेट की कीमत ज्यादा से ज्यादा सौ रिपया होनी छाव अब ये चीजा अतरा में मल जावे तो हर एक आदमी खा भी सके आर ज्याद रेट रेगी तो सीधी सी बात है कोई खागा नी खांग।